Mɨna nga yal, ɓe pàr monde mbìt ɗɨ ɓe nga ɗom ɗo nyi, ɓe nga dɨm nga cɨn bi mwa. Nga pwa fet pi mbit ɗɨ, ka vwang ɗe mwa. Ko <hesitation> sar ɗe mwa, ko nga me shit ɗɨ. Nga me shit nga yal lɨmarɨ ɓa nda ɓat yomɨ ko nga jɨ. Nga bè nga ji, ɓe nga jɨ nga ɓelwus mwa, kà cèt mbìse njèp mwa. Ko jep mwa se mbìse ɓe nga sup mwa. Ɓang ɓe mwa dɨm mwa ter, ɓang ɓe mu sem. Pàr golɨ, mu yal kwat ɗɨ, ɓe mu cɨn a kwat. Mpì ko wane terɨ, ɓe mu yalɨ, ɓe bi mu sa mu cika kɨ cɨn kɨni ɗo ɗa. To kaɗang nga pò cɨn kɨnɨ a, ɓe rit nshɨk ngàn nkin-kin. Ko pà pus kòmeye pò shangshɨk ngan ɗo pàr sati. Dɨm kɨ̀t kɨ sati ɓe par pus dɨm kɨt kɨni ɓe kɨ yal ɓe mu shangnyokɨ par ɗa. Ko mù vwang bi mwa, ko mù fet pi mwa, ko mù cɨn shiri mpì par pus shangnyokɨ ɗo pa pùs ladi. Ɓe mù dɨm mu kangke lɨbi, ko mù wap nen ɗɨ. Kurkɨnzhi shangɗa, par ce ɓe, nlàmwat mwa, kɨ ngong mwa, mwa ɗen pus buki, pus shangshɨk kɨ mwa. Ko mwa met mwa dɨm mwa po cɨn kɨ bɨ ɗa mwa. Te mwa pò cɨn kɨ bɨ ɗa mwa, ɓe nlamwat, mwa kɨ ngongnɨ mwa lɨ teni ngong ngong, nlamwat po rena kɨ ngongnɨ

Ko pè met ko pè ya sìsu, ɓang ɓe nlamwat lɨ tè gyi kè. Ɓe nkafwan lɨ̀ e-e, gwa-gwà. Ɓang ɓe nlamwat yal a met ɗɨ, ɓe nkafwan yal a, m lashi kɨ bɨrng ɓang, ɓe nkafwan yal ka shi kɨ nlamwat ɗɨ. Ɓe nlamwat ya yè dang kɨ nfwan ko mwa met. Ɓang ɓe nkafwan dɨm te kyi ndi tong ka pìtòng kop ɓi, ɓe lɨ kɨ nlamwat te, mantang pè dan gyi kat. Wàtò nlàmwat ya nùng ɗel nkafwan, ɗang dama kɨɓut kɨni ɓe nkafwan lɨ teni gyi gyì nùng ɓul gyī ɗel nlamwat ɗɨ. Ɗang nlamwat nyin nung dɨm ɗel nkafwan, ko nkafwanɨ ɗar mɨ nyi ndɨr, ko be dɨm kàt nkinpe ko kanda nlamwat ɗɨ dɨm ka ɗɨ ka. To, nga yalɨ, ɓe mwa lè ngan mpokwang, mɨ kawyè ɗo ɗa. Ɓang ɓe nga yalɨ ɓe nga kun gyi. Ko nga jɨ, ko nga jɨ nga gyìk nɗin yɨlɨ, ɓe nga tong bi fɨna, ko shang ngan kɨ ndè fana komeye nga jɨ mga gyik nyɨ ka yɨl ɗa. Sɨm yɨl kɨni nyi ɗo kalashi. Ko mu po tong bi funu gyi, ko mu lashi funu ko bisa gà bi mè dòk nde nkalasho ɗok nti mwa Mwa pò la kɨ shi. Ɓang ɓe mu jɨ mu kàt mɨsnu mwa, kòmeye mwa la mwa nkalashi mwa, mwa lashi a ɓang. Ko mu tong ɓe shangshɨk mun lalāka. Ɗang yɨl dɨm dùn. Jep mwa yal mwa sīt kɨ nungɨ. Ko nùng ɗa <hesitation> ko yɨl kalashi ɓok sake met ko kò dòk nti ɗa zàka. Ɗang yɨl kɨ bè kɨ jɨ kɨ rit, ko kɨ̀ jɨ shangshɨk mùn lalāka. Ko jèp kalashi mwa kangke, ko mun kòmeye mun kat-kat ɗɨ, ɓe mwa can zeni mwa mùn. Ko mwa la bi mwa mùn, ko mwa cɨn bi mwa mùn. Ko ko wane pus lè kɨ jesu ɗang-e ɓe mu pò kàt kɨ mbìzumɨ ka yɨl kalashi funu. Mpì jep funu mwa mwa kangke ko mwa cɨn mbì ɓut ter-ter mwa mùn. Ko mun màl nlàke mwa kò ye mɨsnu mwa mwarɓ mwa, ɓe mwa pò làngkɨsar mùn ko wane yi. Ko ko wane yi ɗak-a ɓe je ɗa mwa po pɨn kɨ shal baiko mwa mùn. Ko mwa pɨn shàl mbì pɨn-pɨn mwa mùn. Mwa pɨn, mwa can zani mwa mùn ko wane yi, ɓe shangshɨk mùn kɨ̀ jèp kalashi mwa nkin-kin. Ko mu po nang kɨnɨ kwat, te ahanyi ɓe mwa po ji kɨ yiar, yiàr, yiar ko mwa jɨ mwa cir bi komeye mwa pò cir kɨnɨ nyi, mun te me mun kalashi kàt, kò kòmè mwà jɨ mwa màn sɨmnu ko mwa sīt kɨnɨ nyi, ɓe mù te me mun nkalashi mu kat, ko takàrta mbìtàng ɗa kɨ ji, ɓe me mun kɨni mu kàt, ko mù tàng, ko nyɨ pùt mwa, ko kanda mwa jɨ mwa zàb mun ko mujɨ mu cɨn nyɨ ɗɨ, ɓe shang mùn dung.